، صعيب باش تختار بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى العصرية، كل وحدة عندها الجمالية والأجواء الخاصة بها. الموسيقى الكلاسيكية كتخليك تعيش إحساس لتكون هادئ. و الموسيقى العصرية كتعطيك حيوية كتر، وكتكون كتواكب العصر ديالنا كل نوع عندو الوقت ديالو. وهاد التنوع هو اللي كيخلي الموسيقى مهمة فحياتنا